Va'etenga do mari dammude guda nai, didi ha yeso, didi ha bawo. kosde guda nai, didi ha yeso be didi ha bawo, koromje bo guda didi ha yeso be juddum gotel ha bawo. koromje yeso do lanyowo va'etenga be goddo goto on jodata ha dow mai, je bawo Bo himbe on nastata joda. va'etenga do mari hiteji ha yeso be ha bawo den bo do mari jamde je watata dum dilla je to gotel vonni ni va'etenga mai dillata.